Isa fito ndraiky, isa fito ndraiky isa masin̈y zen̈y, karàha ohatra an̈ao zao man̈ano raha na ino na ino ataon̈ao zen̈y avy amy faha fito in̈y zen̈y de karàha tsara fo zen̈y aminany in̈y, karàha ohatra oe miteraha fito lahy ndraiky fito vavy, feno a isa aminany in̈y.